خلّينا هلّأ نحكي عن الأحجار الكريمة. في كتير كتير أصناف من الأحجار الكريمة وفي ناس بتحب أحجار معيْنة وأحجار بتعنيلا، وكل حجر بتحس بيحكي شي معيّن. هلّئ في عنّا هون الألماس، في عنّا التوباز، في عنّا الكهرمان، في اللّؤلؤ، في الياقوت الأحمر، في الياقوت الأزرق، وفي الياقوت الأصفر، في عنّا الزركون، في عنّا العئيئ، وهيدا العئيئ كتير كتير حجر أنا بحبّو وبيعنيلي كتير بيش- بيشعرني بالتّفاؤل و هيدي من الأحجار اللّي أنا بحبّا، هلّأ يمكن هو مش الحجر ال- الأفضل، الأحجار أكيد لأ في أحجار كتير أفضل منّو، بس كل شخص <noise> بي حب حجر معيّن أنا بحب العئيئ. في عنّا حجر القمر، في عنّا اللازورد، وفي أحجار كتيره حول العالم. <noise>